Indray mandeha isan-kerinandro ihany aho a no mivoaka m- misakafo any amin'ny hôtely a satria za fa tsy miasa intsony, de ny hôtely fandehanako dia mandeha any am'gastro pizza ndraindray ary mandeha any amin'ny la rotonde ndraindray.